Tami mi jooɗoto, mi waɗaka laarugo, mi waɗaka resaaji am, mi waɗaka koob zawin, mi waɗaka laarugo boobal, maa mi heɓa mi faama goɗɗi kuujeji ɗi mi faamayi.